والله يا صديقي أنا أقول: إن الشغل إللي تحبه هو كنز، لو كنت أسوي شيء أحبه بروح الشغل وأنا مبسوط ومستمتع حتى لو راتب مو كثير فلوس بتروح وبتيجي بس الرضا النفسي ما يقدر أحد يشتري، الرضا النفسي ما يقدر أحد يشتري، أنا أؤمن أن الإنسان لازم يشتغل شيء يغزي روحه لو كنت أسوي شيء ما أحبه بروح الشغل وأنا متضايق ومكتئب، وهذا يؤثر على حياتي كلها.